Ekitaago ɗemle ɗuɗɗum belɗum nden welnde masin Ko sabu ngal, warti ɓe heɓata moƴƴi e laawol e soodun nder ɗam, hokkataa e fowru e tawti laawol, jeyaaɓe e waɗtude caɗeele. Ko tawa warti ɓe heɓata moƴƴi.